غاح أفضل اقضي حياتي كله طفل ، لان ما غاح أتحمل مسؤولية وغاح اعيش أوقات بلا خوف ولا قلق وكلشي غاح يكون جديد وحلو ، ويكون عندي العاب كثيغا واشتغي بايسكل صغيغ لونو اسود واصفغ واطلع افتر بينو انا واصدقائي بالمنطقة.